Xu'u kavini chiyei, hí yo'o forma nale kutanonxo hí i kaña yivii taka hí kuéchi loinja nuño xo'o há nun hí i há há ñe mi'i te kuñaxo x <hesitation> va'a, há lonke neñate kuntanoxo i iin, te yo'o onrelo tanatono xoité, kuneye kunexo noja ini telate kala cambiar, kalenta kuii, kuii ki nana ini lo'o ko ina há nana ini nolevina, há taka yená kavinxo yunevayii kuntanxo i iin modo yee na ku kovii na kuva hí ikuechi na'a.